<noise> Sɛ mekasɛ meekane aaba m'akyi nɔmase, meehyɛ aseɛ aafiri ɔha a, mede ɛɛba m'akyi a mɛnya ɔha, mɛnya aduokron-nkron, na maanya aduokron -nnwɔtwe, aduokron -nson, aduokron -nsia, aduokron -num, aduokron-nnan, aduokron-mmiɛnsa, aduokron-mmienu, aduokron-baako na maanya aduokron. Na maaba aduonnwɔtwe-nkron, aduonnwɔtwe-nnwɔtwe, aduonnwɔtwe-nson, aduonnwɔtwe-nsia, aduonnwɔtwe-num, aduonnwɔtwe-nnan, aduonnwɔtwe-mmiɛnsa, aduonnwɔtwe-mmienu, aduonnwɔtwe-baako, aduonnwɔtwe. Na afei maaba aduoson-nkron, aduoson-nnwɔtwe, aduoson-nson, aduoson-nsia, aduoson-num, aduoson-nnan, aduoson-mmiɛnsa, aduoson-mmienu, aduoson-baako, na maaba aduosia. Aduosia-baako <hesitation> aduosi-nkron, aduosia-nnwɔtwe <hesitation> aduosia-nnwɔtwe, aduosia-nson, <hesitation> aduosia-nsia, aduosia-nun, aduosia-nnan, aduosia-mmiɛsa, aduosia-mmienu, aduosia-baako na makɔ aduonum.